Yashi we ma masha mubiya ma ma hiwn, umasha mubiya ka ya na gana butu, ube du ka ya lani nu urai mu ma jalaka butu na she butu bi ya butu a ta she buto biye aba ma uwa uwa ma ma soso iyi na ba ida yashi gana udo mu gondu yaji mau na shi ma na kasha muna butu wama ko ta bushi bu bisagan go bimapi shi ta a muna butu wama ko ta bushi bu bisagani go bimapi shi ta a muna butu yashi abu kubi yau na aba bi so gam ba muna butu gab u du bish ba so ijita ba da yashi butu nan a nap bizha ba jala kaka yau ga uhle biyari bas ha butu nab u gumo go nu na zha yasha biyojilo bub a soso iyi ne elin baula go bo ka yashi nu da tiri ci bizha ba kuba hlama butu nana yabi traci uba ga zha mata tijajailo nu uba izha ma hin bu ayari bise gono i hin bushe bumamla zucinja ya gab u nab u mama zucija bu zha ba bunga ulatu, ama abu mamo zuciji she uguma ime iyi na ba bu bisagani aka ata abu mama zucinja biyiri butu ga.

Gana ku ada nag a gana ku a ida naga izha mada mososo uhlenipo ga sashi ijita zha ma bi yono nu tuna ma timi na da ujudu yashi a bi hin bu zha shi bada gana ato o bizha ba kuba ma ujulo kai zha ma bun a mana ibe du ka yashe teli nab utu nan a cin wa ma aba iyi tu yabe she same nab utu yabi hurin yashi butau na abi abu huri abu zha banama nu bwa unata tani she ya cin, gulo na lu go buts na yabe ka she be ibe po do ya shi mu gana ayaji lona ga yagaji bu zha kuba ma aya ji atula oko ire mata, atwa oko she atula na she uhiu tu ubgbayauu sun a aba o, ama uule tun ta du ta aba ibe a ma ringo na aba una na shi ma uma sha ma ba ma shi umasha na ma ma iyi biye ibe do ka ya sha ni itel, ishe ma hla a’ ma sha no a hlaba a hini ahuri a muna butu e, ga a muna butu ibe du ka ya ina pana a kpala ishe ma zha ma mapa gana a muna butu, yashi pada bu ujudu. Malau ba ma ugudu na baji ushe ugudu ubiye, ga zhaji ham no oto bu ma ugudu nag a ji ushe ugudu biya izha ma bu hin a yari bu yabi ugudu ci gana gas u abi hin e, izha ma bu hin to gamba izhaji na lujo bu o bizha bu ma biso ga iji o maja lama na ma yabo in uwema ma alla ma sha butu na zha upuji go umomo mi ma biso gono umama mi, ie po how teraci tuna gaji in sashi na obhigo atwa na saishi uhurini, ibe po do omo biso mau mime ya she a hinzha ha da tirici to rugoma na bugbo du, rugoma nab utu nayabi na she ma bi yabi ba bu huri. Kasha uba ma bu bisogo no uwe ma na suji a tu ma mapa tubai na kana tubu, ibe yzha nab u yana na askpala gab u du gab u du hon but ga uba bashapa but bi hin nnu umono a hin name, bizha gat aba shipe gabu du wa bu biyi ga bizha ba huga bishap tu ma bisha pi butu bi hin gabu du a bu shapi but biyali na bah la bu bizha ba kuba da uwaba zha habu yasni a bu kubi ganata do pilono bu. Umasha mabiya ma mala iyi biyi ibe du ya tani ci ma tishi to soso ibe po do yo tani cin ma tish ta mu na ma hewn ma ki zhimi yashi abu yaji beyojilo yashe ba zasa uma sha mibiyi abu uca bub a shi buzudo biya jilo buzudo du ka she buzudo tsi yashi uzunda ata ada uzuda al abuzha ba soso ibe do ka yama yana a kpal ni urin mu ma ma rungo nab utu na ba da uzunila upani shi akala uule ma ma rugo na butu na uzasa uguila utu hmungb wurwu uma pana akpala uma ma rugo na buna aka elele ba ja la ka ki ni zalagu na tu oshiji go na tu ma pano nu sunda ta hcu ba uzama. Uhima limu ulba ibe bata ya ma yana atipala ga limilina ibe bata ya ma yana ga zasa ko buji unyi shin a butu ba guga o morugo na buta na ba rugo batone pa botono aka elele bato pa batono ama tuton at she iyi uwe o yin na bazha jalaka ci hon kasha iyi biye ibe do a ma unla a ama zha du ama soso ama pa na ama ya tuta nil utu ba yashi howi a abi zariji ma buya ji ugana tumo izha mabu wa titani ati zha buma pa hon izha maya.

Ibepo na gana ati name shi iwe ma te rugo na atwa na shi iwe ma ati hiru, rugo na butu na bi huri tiyita tebiye na abi zho bososo ibepo atamuna ato soso iyi na atwa wutu, ibepo obogumoni na na yijita obiyono gbagu ogbiye atwa i za bi ya gabi na bu gono nu bi, bi zha ba yi yeu ce ku ba wan ni shi uya ɛvwa titi ce na baya iwenepo bi soso no bu ahannasa biye. Yashi borugo na butu na aba bososo rugo na zha ma bi gimi biyega o masha bu zha dumaga yashi aba rugo na butu bu we udumwa ga udumwa ga, udumwa ga bu shi iwe, sha ya izeci umamwa jefu iwebepo butu bu lele yaga masha ni iwe ikulashi iwa ma mo gumogonu buye ibe ya kula ɛwe ma rain mo zha zheme umwamwa zha zheme umwamwa u rimimi.